<hesitation> To e ɗum innii Australia kam, ko mi wawta mi wiyata dow finatawaaji maɓɓe kanjum woni, concept ɗum higaaku, ɗum higaaku e enɗaaku, to Australia pati higooɓe e soobiraaɓe a yahi ɓe ndarodi jemma e ñalooma, iɓe ndarodi kawti ko'e gam ɓe kona ɓillaaji maɓɓe ndarodi jemma e ñalooma, e ɓe ndarodi kawti ko'e, gam ɓe kona ɓillaaji maɓɓe.